<noise> ah wato ema mo abzu lo ba abanke he shine lo awo eh okhro mo la siamgba zga ma. mo anyuŋ lo bzi ambzi nga moafa moare zga la la kpotmu okhro wato mo a siamgbaŋ zga ma he lo wato mo la. Siangbaŋ zga okhro he lo chukushimbo. lo aba wo iwu moosiangbaŋ zgaodŋa, kokoma moasiamgban zga okhro mo akpo utmu, domi chukushimbo o gŋa, mo <noise> asi a yiya mo aba ghre odŋ gŋo <noise> ka motso amgbaŋ gbaŋ sisi, kokoma ogŋo silo zga okhro utmu mo ba a ghere moko chuchken ko nunumu ambo mo ayi lele ba arechken awo ma mbo mo ba la atso amgŋ milo amobo omo silo zga aakhereo abanke he moare lala nyun okhi rolo aka wato mo la. la kpo gadi okhro lo kena, mo ayi lele ba moare mo woma gu amole. Masi aba lo zijgi mbo koma ovhro ambo la rii okhro mo siamgbaŋ helzga mahelo <hesitation> waya waya mbo, domi mo a zga ma helo ah. waya waya mbo, domi mo a kpo anyuŋ lo akpo dzdzi o ba ovahro zgi ambo le, mo ayi kama la abhga ovro milo toh. chkukahe okhro lowo dzudzi, mo aka lo wo. Dzudzi mo. ogŋ klo amgbaŋ gŋo ŋwo ghre okhro logu

<hesitation> funyi a abze he, la gbu endhga echken mbo <hesitation> a ka kada la nwo mo yi ka oghere ka amgbnaŋ. gŋo si oghre ma mbo. toh hare yanzu okoh. mo asiamgbaŋ zga ma helo, mo any̱uŋ lo akpo nga, owo ba are aklo for examlple kama owo gŋo klo <hesitation> ombbzi odŋa. kokoma nwo klo gboŋ akpukplu, kokoma nwo klo gbon babru, kokoma nwo klo gboŋ babru, kokoma nwo klo gboŋ ekekye, nga amgbaŋ gŋo wo lalo ma lo atse mbo, gŋo ghreya oka mo ob anke he lo nwo lukamo, meklo amgbaŋ esko kahe, me klo amgbaŋ esko ekahe, ah me wola amgban loma mbo, meklo da bmisida me bmi si damagu, omba oggbu ekahe, ame ba ahre bmi amgbaŋ milo, toh. ogŋo yi ŋyuŋ lu kala mo. mo atakpla loduka lo wato mo la abzu lo la nasla. nasla la loan ogŋ ghre yaha loan he gu lo, ŋwo ta eka esko ambgban he gu lo, ŋwo ta eko amgbaŋgŋ klo. Toh mo koma molo o mo si amgban he lo dŋo le ŋwo ba ohre amgban otama, ŋwo. ba ohre amgban gŋo klo angyi mbo, <hesitation> wato kama ogŋo klo amgbaŋ <hesitation> ŋwo klo ha amgban endhgactŋ, koma nwo wola amgban loma mbo ŋwo. ghrenkala mo abanke helo moa okhro moasis amgbaŋ zga ma helo ŋwo likama mola ŋwo klo oklo amgbaŋ <hesitation> endhga etno, mo balu ka ŋwo, gi ba si amgbaŋ endhga etno esi dŋo ambo oba eyi hwo gule ŋwo suknu suknu sai amgban gi si oka gi Toh ogŋo suknu siamgban aŋ si oba iyi ehwo milo, lo ba wo amgban endhga etno sha angi nga mbo, ŋwo aŋwo wato. ŋwo ba. ohre emachken otama, dzumbo ŋwo ba ohre amgban endh ga efin, toh amo abze koma o moagwe ŋwo wo areakpotmu. angyi, gŋo kpot mu ogomnati mesali ŋwo mo asi amgban kala lo adŋ gu mola, ko woni unuma onda, amin ko woni oha owoba oha hwo moa mozgi amgbaŋ ishki amgbaŋ wato owo gŋo ah <hesitation> ogŋo kama ogŋoha amgbaŋ gŋ-gŋo la ŋwo klo ah eh endhga etno, mo ba luka ŋwo toh ogŋsiamgban la ŋwo klo endhga etno gule owo omba gŋo suknu, amgban gŋo ba suknu ohre gi lo ba vhu aba suknu vhre atama ŋwo ba ohre endhga efin kena, ambo mobalula toh iski endhga efin he ŋwo ba si lo di. unuma onda checken angyi mbo la kowai oha, wato moaba ghba amgban milo mola duka la amgbangŋa ba fata ma zgi ehendhga efin mbo? Mo ba ghba endhga efain milo tunda gŋa oklo ohre amgbaŋ efin milo <hesitation> ekhpeha ba giwo lalo, a iyi, toh owo gŋoghba lo zga kamilo. ko woni oha ŋwo ba ohre amgbaŋ okhpoaha, ogŋo ohre amgbaŋ okhpoaha kowoni oha lo ba gbuiyi, toh ŋwo ohre amgbaŋ eha efin mi, ogŋo hre amgbaŋ ba amineh <hesitation> endhga efin mi wato do ba gbu, obaiyiehwo riga ohre amgbaŋ moasizga ŋwo mi gabadaya hwo oh hwo gukena Ah o abanke mo alu helo okhro moasi amgbaŋ zga ma he, lo tke ishki mola kpo ahwo moare la klo amgbaŋ aklo amgbaŋgŋo klo oklookpo akpla chken ala wo dzadzi omba gŋo. wola amgbaŋ lo mambo. ogŋo ghere yaka momo mbo mb mbzi ŋwo aka wo ala ba la ohre mo mo aka mbe lelele, ŋwo. wo ala <hesitation> okpe eneme kala mombo moabila a mobasi amgbaŋ he adŋo gule toh moba la mobala zgi lo ko woni oha hare ake aka ba umumu ondaba <hesitation> amgbaŋ milo ah ahwo wato akpla abze ba okhro moasiban <hesitation> amgbaŋ la zga ma he la kpo ahwo moarehrwin kena gŋo klo mbzi odŋ al amgbaŋ mo abzi odŋa uhuhi wo awo da dŋa, obze momo-mo. lo mbo gbu eh misali <hesitation> gbu waje eh emiliyon khpo klo obzi obŋa, koma ŋwo lele ŋwo wo odŋa he lo ma mbo, toh. moba zhin ŋwo, ŋwo kpotmu akplacehken gŋo-gŋo-gŋo la gŋo bklo emi amgbaŋ emiloyon okhpo mbo? Ŋwo la a moba zhin ŋwo ŋwo ba isa amgbaŋ emiliyan okkhohelo osi okposhi ŋwo lolo ygi mo, moba lika ŋwo, ŋwo ba ohre lo onda ŋha? Ŋwo-ŋwo la da yakeh gŋo wo. aambgab ma mbo bi bmi kpo ehwo ame da me lafafifila ehre toh moba luka ŋwola toh tunda yake gŋo klo amgbaŋo emiiyon okhpo gu, amgbaŋ gŋo ba suknu ohregi lo a wo emiliyon okhpo misali <hesitation> okhpo la aha, eiliyon okhpoahatoh Oba mo a ahwobhgo gŋo bmi mo ambo abmi la moba si ambgbaŋ ah emiliyon. okhpoaha dŋo yi mbzi odŋa, toh moba luku ŋwola agŋo ya kpotmu gule, toh kowoni unumu oha moala hre ŋwo mbo? Ŋwo la a toh. Kowoni oha <hesitation> amgbaŋ gŋo. wa anyu? Ŋwo ba tsi esko lo ygimo, moba lukaŋwo latoh ba lo eskahe gu, <hesitation> amgbaŋmoala hre ŋwo. oha mi ŋwo ha lo tse nga mbo, dzumbo ŋwo lukamo, kowa mi oha bmi ba fa amgbaŋ, wato mo riga bmi ebmi kala ibmi, ŋwo kala mo ala kpotmu akoh helo, bmi lula moaba ahre amgbaŋ emiliyonokhpo la emiliyon aha, wato ŋwo falo ŋwo-ŋwo-ŋwo. loba. vv vhu ba atagbu manga kame lʊ ogŋo, ah obmi kala mola ŋwo ba ohre emiliyonokhpo moasi adŋomi. Toh mo baka keka aamgbaŋ mola ahre ŋwo oha mobalu a toh kowoni oha gi ba ah zgi amgbaŋ agŋo ishki amgbaŋ moasi adŋowato moaba ghba kama emiliyon okh poaha milo adea e-e ishki ishkeha ishki eha ba okhpo la aha a ba gi wo lalo iyi toh oha ba ruri misali moba zgi amgbaŋ gŋo <hesitation> wato emiliyon achkenla <hesitation> endhga achken Kokoma emiliyon achken la endhga <hesitation> moaghba wato moaba ghba emiliyon okhpoah milo <hesitation> ishki eha okhpoahagi wo alo ma so obalo wo kami gulewo to kowani oha ŋwo ba-ŋwo baŋh ŋh ba hre ah emiliyon achken kena moabazgi emiliyon achiken ishki amgbaŋ moala hre ŋwo oha oha ba oha mo suknu sa zgi emiliyon. achken e-elŋwo hre emiliyan ethra kena- oha ba onyi kena. Oha ba otno, mo s zgi emiliyon achken amgbaŋ gŋo which means ŋwo hre agbaŋ emiliyon etno kena, moasa oha ba ufute moazgi, oha ba <hesitation> okhpo ambo keka helo moa moazgi, oba moazgi amgbanŋmilo <hesitation> wato da yake owo moazgi emiliyon chechechken sha lo ba gbu oh. oha ba <hesitation> yes agbu oha ba okhpo. emiliyon pkhpo loogu, amboyake ah moagŋo lila ŋwo ba ohre emiliyon okhpoaha angi, ŋwo suknu ŋwo zgi ohaba <hesitation> moasuknu bama lozgi oha ba otsko wato oha ba okpoaha. ogŋo zgi ko emiliyon achkena kowani oha ala ba lo ba gbu eha okhpoaha milo kaga amgbaŋ gŋo ba iyi duka lo zgi lo ahwo kena akpla abze ba okhro- okhro molasi amgbaŋ zga he wato abanke he mo ala kpo hwo moare <hesitation> oh owlama koko ma la <hesitation> vhre yigeri ovhre yi egeyi